בְּصַרָחָה מָאמְתַאכֵּדְש וַאש כַּאנְאַמְּן בְּאֶלְאַרוּח וְלָא לָא וְלָקִין סְמְעְת בְּזַאף דִּיַאל אֶלְקִּסָּאס, אֶלְנָּאס לִי כַּאיְאַמְּנוּ בְּהַאדּ אֶשִּׁי גַלְבַּאן כַּאיְעְתַמְדּוּ עַלַא אֶלְתַּגָּارִיב אֶלְשְּׁخְصִיָּה וְלָא עַלַא אֶלְתַּקָּאפוּ וְאֶלְתַּקָּלִיד, וְלִי מַאקַאיְאַמְּנּוּש כַּאיְעְתַמְדוּ עַלַא אֶלְעֶלְם וְאֶלְעַקְל וְמַאקַאיְבְּחוּש יְתַיְּקוּ חַאגָ'ה בְּלָא דַּלִיל.